א מענטש וואס האט געהאט א נייע ארבעט. ער האט געזונגען ביי חתונות. און ער האט געזונגען אינגאנצן נישט אויף די ריכטיגע וועג. ער האט נישט געקענט קיין טונס. ער האט נערווירט די עולם. און ער איז ארויף, און אראפ. און, ביז מ'האט אים שיינערהייט צוגעוויזן אז ער זאל נעמען א אנדערע ארבעט.